<hesitation> Al era belissim perché al a parlà d'le muntagne e cuindi al a propi piame, sun pa ëndrömime e l'ai vist propi le muntagne dël Trentin che mi a m'pias e propi ël travai che a fa ën furestal e tüt lon ch'a ie ën chel film li